Cado, sæ, æña, tancoe, serpenti, beduin, cammelli. Penso a-o colonialismo, a-i franseixi, a-a Tunexia. Penso a-i pövei sordatti italien che î an mandæ à moî à El- Alamein, penso anche a-a Pariggi-Dakar.